Igon ndia-dia di. neme-neme ndia ídia. ntiaha ndehe ídoboho. mfuna mmajene ígam nnem'me nne'mem ídoboro igwaha. nkuku ndobori ígwaha îrîa ijemona. nneme-neme ndobora îgwaha muana insuno oven wey nshi nta nde idorboro oven mma jeni-ajeni who dia îdoboro ire mme doboro igwaha. Ndoboro îgwa idoboro abe ake ayerk-yerk utu arem. nge asasebe udorbe akibe arem nna ntack arem ayerk ayerk utu nimag wor îje ebe. papa yo udum-wor odum may je arem mme. udowo ute rem ni. udowo ute beregam. beregam udowo ute wunkamaje wunkamaje ntack uyen-mma nne utu wor je enbebi. mmísu udowor atte wuna aje. îrem arear îrem ayerk-ayerk utu abe asasor mme akakayo abe wor ama. abbe ajerk wor ba utu arem wor ígbe înem mma awor. înep mma abe. întack usa wor akiba îrem nge arear rem-rem îrem wor akiba ayerk educk. akiba erem ayerk-yerk utu mme gí îmang onun iyewo mme abani jeni arem ka ka utu. wor udube îmang utu ajo ́saraa. ntack arem ayerk-ayerk utu ame íee saraa nní. aremi ayerk ayerk utu esara. mesan onor umang oven unime amang mme-mme. onor umang oven unime amang mme-mme akaka yo uku'ube rogi rogí rogí rogí rogí ubi uwo atte awo kachi. ubí wo atte awo akachi. ubi wo atte awo akachi. uvu rem beh abe abob wo ítack ayerk-ayerk utu wore are'rem. íche arem kaka utu who dime imang onum íyebe. agbe arem ayerk-ayerk utu kubba abi beh